Ka shumë ngjyra t’flokve, sa ngjyra jon aq ngjyra ka. Munen me kon deri n’50, 60, lloje t’ndryshme. Munen me kon 45 ngjyra t’ndryshme. Jon 3 ngjyra bazë edhe ngjyrat tjera përmi 3 shkojnë 30, 60, jon krejt ngjyra tjera.